Ekie’la’ kö e jmíoi’ re lɇ re üú’ra guoorae la re lɇ ló dsa jmⱥⱥ oo e la re lɇ re üúra guoora dxó, ‘nⱥ’ re tä’ra xinǿǿ, ejö re nǿra jö, re nǿra ko guoora, renǿra jee jö guoora, re nǿra, xi guoora, re nǿra fi ú’ra re nǿra, jö re nǿra dxo le kiä’ xinǿǿ kiä’ jöba re bi’ ná jmyy kö’ la ne ba re le ü’dsa guoodsa dxó.